Tua dẽẽ dɔ tam, sor m̃ yẽẽrè dɛn, mbẽẽ kue na wa m̃ kue pya na muogɔ, i-gbãã yere kara, sor i-ãã yere kara sah, mda buetén sah kii wẽẽ kpãã ke-éétem, pya nwii lõg hu fere, na wa le ãã kpaa ke ãlu ke bu-i nu. Sor i-aa dora dõõ wõ sah sẽn, ãdõõ zia, mdé ziã, alẽ kü wii; mdã kii wẽẽ mda tam, ka-nu ama kẽ. Sor mãã kpãna tam, m̃ õbea si lu tɔ, ãle ãã nee wii ãlu na ghe tɔ. Msu kpugi yé ne, ã õbea bẽẽ si du lõ é bu-i dɔɔna nu é dé. I-aa dẽẽ yii tɔ, i yere kara bii i-zia, i dé sah, i yii tɔ sah yere kara. I õbea nee bẽẽ sah makén Sor é lua nee baa dẽẽ tam, m-kue pya na muogo ne na wa, i yere na ghe kara. Sor i-aa yere kara sah, mda kpaa na ghe kẽ, alẽ kpaa na ghe kẽn. I doo mããn ne pya muogo. Mda kii na ghe ue tam, alé su pya nwii su tẽrẽ tɔkpa. Sor e’ tèrè tɔkpa, ã kii wii. Sor é lua alekẽ ba bẽẽ ãã tɔkpa, ã si na ghe tɔkpa wẽẽ su wa sah sah-a sua nua tɔ; mda kii nee ue mda tam ká nu. Sor ma ããrã ue na tam ka nu, m̃ õbea na ghe si, s <noise> sah yii tɔ.